د بریښنايي چایجوشي ترکیب ډېر ساده دی. ما خپله یو ورځ چایجوشه را خلاصه کړل او د هغه اجزاوي مي په خپلو سترګو ولیدي. <hesitation> لاندي یې داسي سپرینګ تیر سوی دی چې هغه د بریښنا په واسطه ګرمیږي، او پر سر یې جیک ته ورته یو سیښیې بوتل دی، چې په هغه کي اوبه جوش کیږي یا ګرمیږي. یو سنسر هم لري چې کله چای و ایشیږي نو خپله بندیږي.